کوم وخت چي تاسي یو وړوکې بېړې کي د بحر څخه د تیریدلو مسوليت ولري او پلان ولري نو لومړي باید د بېړې تخنیکي اړخ چیک کیی وروسته د ځان ساتلو او ځان ژغورلو وسایل باید دځان سره ولري مسلکي مشورې واخلي دهوا حالات چیک کړي آ چی هوا څه رکم ده وړاندوينه یی. او ځیني نوري مشورې واخلې